ס'דא אסאך געווירצן און גרינצייג וואס מ'קען עסן פאר די אלע מענטש וואס ווילן נישט עסן קיין פלייש. צום ביישפיל טשיק פיס, און טאפו, טעמפא. די אלע זאכן קען מען עסן אנשטאטס פלייש.